زه بښنه غواړم چې دې خوړو تاسو ته خوند درنکړ. که موافق یاست زه تاسو ته نور خواړه راوړم او یو ځل بیا به ستاسو ذوق هم امتحان کړو. ایا د رستوران د مینو نه کوم بل شی انتخابولی شئ؟ زموږ ستیک هم خوندور دی. کېدای شي دا ځلهغه امتحان کړئ!